<hesitation> Zavamaneno vilezigny mba haiko alôha, izy ndraiky tsy de maromaro haiko fô mba misy vitsivitsy hely haiko ty: <hesitation> batera, avy eo amponga fô amponga zany matetiky fampiasaigna amin'ny vakovako-drazagna regny, am'fombafomban-drazagna fa batera zany findesina mandeha ohatra hoe ôlo magnano spectacle regny, am'regny matetiky fampiasagna izy.